Ebisoro, ebyonkumanya ebi- ebikwiiruka munno, yango yango, neyiruka munno. Hanyuma haroho ne'kindi ekisooro embwa. Niikyo orora abahiigi bwebanebagenda kuhiiga, bahigisa embwa ebisoro ebiibiiri ebyo, kale nikyo ogamba na kagyango kanu nako kairuka baitu ko kakira munno kutemba emiiti, tekairuka munno, ko katemba emiiti. <hesitation> Haroho ne'kindi ekisooro, naakyo ne'kiruka munno, obundi. <hesitation> Embwa egyo kuba negamba akairo. <hesitation> gundi ogwo anakyira <hesitation> Wagihura yagamba bohaboha. <hesitation>